Ave... polo craru... vedrás, ai una cosa mu curiosa dela Estoria de Japón, que l'izin "sakoku". Por dozientus añus, el país se desaculçó del mundu i cortarun la huerça delos viagis al estrangeru i enchicandu abondu el contautu colos folasterus... Essu premitió que la su coltura queara quasi que espurecha i se desenroara duna horma provincia. Avallarun una sociedá reglá i pacífica, peru tamién essu sopusu un entrecambiu tenológicu i comercial amenuíu con otrus paísis, hata que la su política nel siegru XIX (dezinuevi) muó tó essu i queó otra vés abierta al mundu.